كنت هختار اللغة الاسبانية لأن أنا نفسي اسافر اسبانيا لأن أنا مشجع <hesitation> لنادي برشلونة ونفسي ازور المدينة ديت واعرف التأثير الحضاري اللي سابه المسلمين هناك ولسه موجود لحد دلوقتي وأشوف المناطق الأثرية هناك والحاجات الجميلة ودي هتكون تجربة حلوة جدا بالنسبالي